Izy io zany mifampitohy avao e raha zakainao sy e raha eritreretinao, la anao zany falifaly, a mitongava amina izao a izao iaho hanambola iaho hanana anizao iaho da eritreretrinao zany efa mieritreritra an'igny efa mivelatry amin'igny defa hoe sy mainsy azo sinitry igny sy maintsy haniko sinitry igny fa la anao mizaka hoe la iaho ty da sy manambola da akonan'izao, agnatine eritreretrinao avao koa zany defa izay.